Ny fomba ahafahantsika mampifandanja ny asantsika sy ny fiainantsika manokana amin'izao tontolo mivoatra aingana be ankehitriny izao de tsotra ihany: tsy manaraka ny fivoarana haingana be loatra. Fa mandeha araky ny tokony ho izy, ary atao araka izay tratra fa tsy manenjika ny hafa izay mety tsy ho tratranao mihintsy.